Ye lo yaxi ka nka kua'a lo kaaso naá kuu <hesitation> nda'a, nda'a chinduri a nda'a nduxi, jnu ye nchivi-ini nkaso te ni landu've ní so ndute naá, te jnu ni kuu ni ndu've naá, te ni kile ajnuso chi aju naá, chinajɨ naá te lujua jnani'noso ilindi ye <hesitation> yuxi nda'a naá, ndu've ní te kukoso kaaso, lí ka nka lo lujua yaxi nka kuu naá. <noise>